Ebintu ebi ndakunda kukora omu bwire obunkuba ntiine mirimo; eky'okubanza ndakunda kureeba ebishani, ndakunda kureeba ebishani katugire nk'aha aha TV haraba hariho obuzaano bwingi mbwenu ndakunda kureeba ebiishani, ekindi ekindakunda kukora ndakunda kwiruka, nyowe naaba ntiine mirimo y'okukora omu bwire bwangye, ndakunda kutamu ebijwaro byangye bya- by'emizaano ngyende nyiruke, oshange ndeetooroora, ndetoorora omu mwanya ogu, ogu, ogundabeeramu. Ahandi ndakunda okutaayaira banywanii bangye, ndakunda okutaayaira banywani bangye, nzeyo tugaaniire ninga mbeete nabo biije bantaayaire tushutame tugaaniire aha bintu bitari bimwe na bimwe, tuzaane emizaano kunu twineyo emizaano mingi ei turabaasa kuzaana, turabaasa kuteera omupiira, turabaasa kuguruka ebiguha, turazaana na kyanisi.